yu or xiab gia y yu or <hesitation> nak tiemb bidz y gan or c̲h̲ak nak y or c̲h̲ak neꞌy.